leddi Denmark ni leddi on ndi ɗoo mari himɓe soosay, himɓe ɗon wara pelle ma'ri diga duuniyaaru 'daban-daban', mi annda ni nyaamndu jee ɓe ɓuri nyaamugo ha wuro may ammaa ni ɓe ɗon nyaama nyaamndu jee ɓe waɗi flour be soosay, mi annda bo nyaamndu al'aada toy ɓe ɓuri yiɗugo.